فما نوعين متاع آمبوبات، فما بالمسمار وب- فما بالترشيح، تاخذ حسب <hesitation> اللي أنت موجوده في ال- البيت متاعك و <hesitation> ت- تشري وحده جديده وتطلع السلوم، تنحي القديمه وتركب الجديده وأما لازم <hesitation> من اللول تكون <hesitation> قاص ال- التيار.